אנא כנפצל נשרי טבאח חס חית אלמכלה זוינה תזיד פעלמזאג וכתחאפז עלא אלצחה דיאלי, טבאח מוחהרף כידמן לִי אטבּאק בּנינה ומותנואעה כל נהאר סאאִר חס מריח ולקין משי בדורי בחאל אלמכלה אלסחיה ואללד׳יזה.